دراسة الأدب مهمة برشة لأنها تعلّمنا كيف نعبّر عن أنفسنا بشكل جميل وفعّال. كما تساعدنا نفهموا تجارب البشر ومشاعرهم عبر العصور. الأدب مش فقط قصص، هو جزء من ثقافتنا وهو يعكس قضايا اجتماعية وفكرية مهمة. هو أداة للتواصل والفهم بين الناس.